Oyi ro oma dɛmu ɛse'e nicozo yiro tonu nɛ tonu be bɛ sin mɛna to'o vɛ ji aro mina wa ji be tete mu'i sinon nuwonu nɛ hɛtian mu hiyabwa mu hiyabwɛ a'o tonu so bepɛ sin a o wa ji cɛrosunu mi ma tete mu beso ma ɲesin a don mu wiyan ani wari be mu wiyan a'o sorobe o wa ji benɛ boni benɛ mu beso we wesin a mɛ o mina wa ji be tete'a hɛtian ho tonu so a sin a mayɛ to'o to'o vunu'a bwo a'o vɛ mi benɛ a yabɛ sin'a a'o we ji wari tete mu'i